تمساح ډېرې قوي زامې لري، خو آیا پوهېږئ چې څه ډول یې کاروي؟ تمساح د خپلو زامو په مرسته ښکار نیسي او هغه ټوټه ټوټه کوي. د تمساح زامې دومره قوي دي، چې کولی شي د لویو حیواناتو هډوکي هم مات کړي. د دې ترڅنګ تمساح له خپلو زامو څخه د خپلې سیمې او د خپل اولاد د ساتنې لپاره هم کار اخلي. تمساح د خپلو زامو په مرسته خپل ځان او خپل بچیان له نورو خطرناکو حیواناتو څخه ساتي.